Tyrkir fullyrða að stjórnvöld í Sádi Arabíu hafi þaulskipulagt morðið á blaðamanninum þeir birtu myndir í morgun sem sýna tilraunir

til að hylja slóð sína fyrrverandi formaður v m gagnrýnir nýja forystu verkalýðshreyfingarinnar fyrir skort á málefnalegri umræðu skiptar skoðanir eru um kröfur verkalýðshreyfingarinnar miklar sveiflur hafa verið á gengi krónunnar síðustu

vikur og segir forstöðumaður Samtaka atvinnulífsins að staða hennar sé afar viðkvæm tvö hundruð fimmtíu og eitt félag hefur heimild til að gera upp í erlendum gjaldmiðli menntamálaráðherra vill ekki lengja framhaldskóla aftur í fjögur ár heldur finna aðra lausn til að bæta líðan nemenda ný menntastefna á að taka á brottfalli og bæta stöðu nemenda með erlend móðurmál rannsóknastöðin á Kárhóli í Reykjadal

var opnuð í dag starfsemin hefur verið útvíkkuð og snýst ekki aðeins um norðurljós heldur málefni norðurslóða karlmaður hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald eftir að ung kona fannst látin á heimili sínu á Akureyri í gær maðurinn er talinn hafa verið á vettvangi þegar konan lést ekki hefur verið unnt að yfirheyra hann vegna ástands hans þetta kom fram á Facebook síðu lögreglunnar á Norðurlandi eystra sem hefur varist allra frétta af málinu dánarorsök konunnar liggur ekki fyrir en rannsókn lögreglu er sögð beinast að því hvenær og hvernig hún

lést flest bendir nú til þess að stjórnvöld í Sádi Arabíu hafi skipulagt morðið á blaðamanninum myndir sem birtar voru í dag sýna

Sáda dulbúinn sem

yfirgefa ræðisskrifstofuna stuttu eftir að blaðamaðurinn fór þar inn stjórnvöld í Sádi Arabíu

hefði verið tekinn af lífi á ræðisskrifstofu þeirra í Istanbúl í Tyrklandi þau höfðu síðustu vikur þrætt fyrir það og sett fram ýmsar kenningar um afdrif blaðamannsins sem var einn háværasti gagnrýnandi stjórnvalda í Ríad í alþjóðlegum fjölmiðlum tyrkneskir fjölmiðlar sem tengjast stjórnvöldum birtu í dag upplýsingar sem tengja krónprins Sádi Arabíu bin Salman við morðið tyrkneska lögreglan hefur haft málið til rannsóknar

c n n birti fyrst miðla í dag myndir og myndskeið sem virðast sýna tilraunir

til að hylja slóðina meðal annars með því að klæða einn af sínum mönnum sem er svipaður að vexti og

fötin hans skömmu eftir að hann var tekinn af lífi hann fór síðan við annan mann að einum vinsælasta viðkomustað ferðamanna í Istanbúl skipti þar um föt og tók af sér

og hvarf síðan sjónum öllum nema tyrknesku lögreglunni sem bar kennsl á

skömmu áður en kom þangað í hinsta sinn það er því margt sem rennir stoðum undir fullyrðingar Tyrkja um

hafi verið þaulskipulagt og hversu langt var gengið til að hylja slóðina fyrrverandi formaður Félags vélstjóra og málmtæknimanna fer hörðum orðum um stefnu nýrrar forystu verkalýðshreyfingarinnar skiptar skoðanir voru meðal fólks á förnum vegi um kröfur hennar fyrir komandi kjaraviðræður v r og Starfsgreinasambandið hafa kynnt sínar kröfugerðir fyrir komandi kjaraviðræður um krónutöluhækkun launa og að í

ársbyrjun tvö þúsund tuttugu og eitt verði lægstu mánaðarlaun komin upp í fjögur hundruð tuttugu og fimm þúsund skattfrjálst Guðmundur Ragnarsson var felldur úr stóli formanns v m fyrr á árinu hann skrifaði í dag pistil þar sem hann fer hörðum orðum um nýja forystu verkalýðshreyfingarinnar sakar

hana um mannvonsku og segir hana skorta stefnu og málefnalega umræðu um leiðir til lausna það er engin málefnaleg umræða um hvert er verið að stefna og er verið að fara hann segir nýja forystu verkalýðsfélaganna ekkert vilja ræða hvort

sé fyrir þessum kröfum

eða hvernig eigi að fjármagna þær það verður að vera einhver munur milli lægstu launa í landinu og þeirra sem mennta sig og sækja hæfni og og geta eitthvað það er ekki hægt að færa

upp og hinir sitja eftir það er búið að reyna þetta svo oft sagan sýni

þegar verkalýðshreyfingin hafi farið fram úr sér að sækja launahækkanir þá hafi það leitt til falls krónunnar og verðbólgu það getur vel verið að þetta nýja fólk hafi einhver trix í í bakpokanum sem er ekki búið að finna upp og hefur ekki verið til staðar síðastliðinn sextíu ár

en ég veit ekki til þess að við höfum neitt svoleiðis en hvað segir fólk á förnum vegi um kröfur verkalýðshreyfingarinnar ég vil sjá ríkisstjórnina lækka frekar skatta tryggingagjald til að koma

því þetta verður þungt ef fram

fyrir vinnuveitendur

bara eiga fullan rétt á sér hvers vegna sjáðu launahækkanir hjá stjórnmálamönnum allt orðið svo dýrt hérna ég held að lengi hafi ekki litið eins illa út um samninga eins og núna því að kröfurnar eru mjög háar en atvinnulífið virðist standa mjög illa mér líst bara ágætlega á það ég held að það sé kominn tími

að auka jafnræði í landinu

um að verðbólgan fari af stað ef það verður orðið við þessum kröfum ég held að það gerist ekki neitt

stytta vinnuvikuna launahækkun er bara étin af fólki skömmu seinna þannig að ég held að sé skynsamlegt að gera það forstöðumaður

Samtaka atvinnulífsins segir stöðu íslensku krónunnar afar viðkvæma óvissan sem fylgi hægari vexti hagkerfis og komandi kjarasamningum sé slæm fyrir alla gengisvísitala íslensku krónunnar hefur sveiflast síðustu vikur því hærri sem hún er því veikari er krónan þann fyrsta janúar var gengisvísitalan tæplega hundrað sextíu og þrjú en fór á ferð í lok sumars í dag var gengisvísitalan orðin hundrað sjötíu og sjö það er þó styrking frá því fyrir helgi en um miðja síðustu viku var gengisvísitalan orðin hundrað og áttatíu forstöðumaður

Samtaka atvinnulífsins telur stöðu krónunnar mjög viðkvæma við erum að sjá að það er að hægja verulega

á vexti hagkerfisins við erum þá líka að sjá að það er auðvitað að hægja hægja mjög á fjölgun ferðamanna til landsins í öðru lagi þá hafa lífeyrissjóðir sem og aðrir innlendir fjárfestar í auknum mæli verið að fjárfesta erlendis en á sama tíma er hins vegar Seðlabankinn með höft á innflæði fjármagns frá erlendum aðilum þannig það er kannski ekki það innflæði sem til þarf til að mæta þessu útflæði og það um leið

þessi áhrif að einhverju leyti krónan hefur ekki verið veikari

í rúm tvö ár í dag kostar bandaríkjadalur hundrað og sautján krónur og pundið hundrað fimmtíu og þrjár krónur evran kostar hundrað þrjátíu og fimm krónur þar sem tvö hundruð fimmtíu og eitt félag hefur heimild til að halda bókhald og hafa ársreikning í erlendum gjaldmiðli flest þessara félaga gera upp í evrum eða um hundrað þrjátíu og þrjú en níutíu og sjö félög gera upp í dollurum áttatíu og tvö félög halda úti starfsemi eignarhaldsfélaga um fjörutíu

af tvö hundruð fimmtíu og einn félagi tengjast sjávarútvegi tíu félög eru í hugbúnaðargerð fimm í álframleiðslu og fimm eru í farþegaflutningum með

áætlunarflugi svo dæmi séu nefnd fram kom í fréttum RÚV fyrir helgi að Már Guðmundsson seðlabankastjóri telur samdrátt í ferðaþjónustu og flugrekstri hafa mest áhrif á stöðugleika krónunnar en einnig komandi kjaraviðræður

auðvitað öll óvissa er slæm þessi óvissa sem er uppi núna er

hafa áhrif á væntingar heimila og fyrirtækja og við erum að sjá það að það eru verulegar breytingar

hagkerfinu og þessar breytingar eru að gerast mjög hratt á fyrstu sex mánuðum þessa árs var nokkuð sterkur vöxtur í hagkerfinu en nú eru svona vísbendingar þess efnis að það er hægja hratt á vextinum rússar svara af krafti ætli Bandaríkjamenn að standa við hótanir um að rifta samningi um meðaldrægar

þetta kom fram á fundi Sergei Lavrovs utanríkisráðherra Rússa og Johns

sem er nýlokið í Moskvu segja fjarstæðu að þeir hafi brotið gegn samningnum frá nítján hundruð áttatíu og sjö eins og Bandaríkjastjórn heldur fram heimurinn verði hættulegri ef samningum verði rift Bolton sagði að ákvörðun Bandaríkjaforseta yrði ekki hnikað en hann ræðir við

Pútín Rússlandsforseta í fyrramálið menntamálaráðherra vill að í nýrri menntastefnu verði sérstaklega hugað að bættum lesskilningi og stöðu barna með annað móðurmál en íslensku hún vill ekki lengja framhaldsskóla aftur í fjögur ár heldur finna aðrar lausnir til að bæta líðan nemenda ráðherra hefur verið á fundaferð um landið til að kynna vinnu við nýja menntastefnu til ársins tvö þúsund og þrjátíu á fundi í Egilsstaðaskóla í dag kom fram að markmiðið er meðal annars að allt skólasamfélagið tileinki sér

stefnuna um skóla án aðgreiningar eitt af því sem greinir nemendur að eru ólík móðurmál við sjáum það til að mynda að börn með annað móðurmál en íslensku að þau standa frammi fyrir stærri áskorunum en börn með íslensku sem móðurmál til að mynda er brotthvarf þeirra á framhaldsskólastiginu talsvert meira en hinna og við verðum að vinna betur að stefnumótun

málaflokk varðar markmiðin eru fjölmörg að auka nýliðun kennara og sókn í iðn og verkgreinar draga úr brottfalli úr framhaldsskóla og bæta lesskilning barna í alþjóðlegum samanburði þá hefur honum verið að hraka ég held hins vegar að inneignin í skólakerfinu okkar sé talsvert meiri en kemur fram á þessum alþjóðlegu þrófum og við vitum að börnunum okkar líður vel í skólakerfinu og nú þurfum við að efla

það enn frekar og þess vegna erum við í þessari stefnumótun en talandi um velíðun í skólakerfinu þá hefur

í þrjú ár kannski bitnað á líðan nemenda kemur til greina að endurskoða styttinguna í þrjú ár það er búið að hrinda þessu í framkvæmd og nú

vinnum við með það og það sem ég legg áherslu á

við hlúum að okkar

nemendum og hlustum á skólasamfélagið hvað við getum gert betur til að nemendunum okkar á framhaldsskólastiginu líði betur þúsundir flóttamanna frá Hondúras og Gvatemala eru nú komnar til Mexíkó á leið sinni til Bandaríkjanna Donald Trump Bandaríkjaforseti krafðist þess í síðustu viku að stjórnvöld í Mið

það segist sjálft vera að flýja fátækt en Trump kallar það glæpamenn hann ætlar að senda Bandaríkjaher að landamærunum og tilkynnti í dag að dregið yrði verulega úr fjárhagsaðstoð við Gvatemala Hondúras og El Salvador hópurinn er nú syðst í Mexíkó og yfirvöld þar segja að þeir sem hafi gild vegabréf geti komið inn í landið og hver sem er óskað hælis háskólanum í Reykjavík og Reykjavíkurborg ber ekki saman um hvort búið sé að afhenda skólanum til rekstrar náðhús sem

á að hýsa fundarherbergi við Braggann í Nauthólsvík skemmdarverk var framið á stráum við í nótt Reykjavíkurborg fullyrðir að Háskólinn í Reykjavík hafi samþykkt að taka við byggingunum eins og þær eru í dag upplýsingafulltrúi borgarinnar segir að búið sé að afhenda háskólanum bragga skemmu og náðhús til rekstrar Reykjavíkurborg hafi lokið framkvæmdum á svæðinu en

sé ekki fullklárað og að það sé h r að ákveða hvort ljúka eigi framkvæmdum samkvæmt upplýsingum frá h r hefur

ekki verið afhent til leigu eins og kunnugt er fór bragginn langt fram yfir kostnaðaráætlun innflutt strá við

voru rifin upp með rótum í nótt

braggans segir að nú sé aðeins um helmingur

uppistandandi ekki hafi orðið vart við fleiri skemmdarverk í kringum

yrðu sett aftur niður það var búið að rífa lang lang mest af já það er auðvitað skilningur yfir því eiga sér stað er

hægt að sýna sko þetta er leiðinlegt mál og og viðkemur okkur ekkert varðandi kostnaðinn eða neitt svoleiðis við erum bara rekstraraðilar hérna skemmdir á skógrækt eftir heræfingu NATO í Þjórsárdal um helgina voru minni en í fyrstu var talið skógræktin

og fulltrúi frá varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins fóru í dag í vettvangsferð á svæðið þar sem hundruð æfðu varnir í köldu loftslagi um helgina þar sem heræfingin fór fram hafði verið unnið að uppgræðslu birkiskóga undanfarin fimmtán ár samkvæmt upplýsingum

lífseigt og ekki víst að

ætlar að taka þátt í uppgræðslu í vor konur flytja í vaxandi mæli burt úr nyrstu byggðum Skandinavíu og hafa samfélög þar orðið nokkuð karllæg prófessor við háskólann í Tromsö segir að þessu fylgi ýmis félagsleg vandamál þetta kom fram á ráðstefnunni Arctic Circle sem lauk í gær Arctic Circle ráðstefnan er ein sú stærsta sem haldin er um áhrif loftslagsbreytinga á norðurheimskautið fjallað var meðal annars um hvernig þessar breytingar hafa mismunandi áhrif á karla og konur

Gjörv er fædd í Hollandi alin upp í Kanada en er nú prófessor við háskólann í Tromsö í Noregi hún segir að ekki sé nóg að spyrja hvort takist að halda nyrstu samfélögunum í byggð konur flytji á brott meðal annars vegna þess að atvinnumöguleikar þeirra séu minni en karlanna helst sé vinnu að fá við til dæmis olíuvinnslu eða fiskveiðar

konur vinni við fiskveiðar í skandinavískum nútímasamfélögum og því leiti konur fyrir sér annars staðar

þegar kynjahlutföll raskast í byggðalögum fylgja því félagsleg vandamál eins og til dæmis er erfiðara fyrir karla sem þar búa að finna sér maka einnig verða samfélögin mjög karllæg Kárhóli í Þingeyjarsveit í dag þótt þar hafi verið stundaðar rannsóknir á norðurljósum síðustu fimm ár Jón Þór Kristjánsson fréttamaður er á Kárhóli já það er óhætt að segja að

vísindamenn nú þegar

hversu mikill áhugi er meðal íslenskra vísindamanna

er Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri

við sjáum tengingu við stofnanir

hvernig er hljóðið í heimamönnum Róm vissu bókstaflega ekki hvaðan á þá stóð veðrið í gærkvöld þegar úrhellisrigning og haglél reið yfir borgina vatn flæddi um stræti og torg og ökumenn þurftu að yfirgefa bíla sína loka þurfti fimm lestarstöðvum í borginni eftir að vatn fór að flæða

niður í þær ítalskir fjölmiðlar segja að hafi komið yfir Rómarborg jæja Elín flóð í

sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir

verður með í íþróttum á eftir Jón Þór Hauksson var í dag ráðinn

aðstoðarþjálfari en báðir gerðu þeir tveggja ára samning við k s í íslenska karlalandsliðið í handbolta mætir Grikklandi og Tyrklandi í undankeppni tvö þúsund og tuttugu á miðvikudag og sunnudag og sigurganga nýliða k r í úrvalsdeild kvenna í körfubolta hélt áfram í gær til að hylja slóð sína fyrrverandi formaður v m gagnrýnir nýja forystu verkalýðshreyfingarinnar fyrir skort á málefnalegri umræðu skiptar skoðanir eru um kröfur verkalýðshreyfingarinnar miklar sveiflur hafa verið á gengi krónunnar síðustu vikur og segir forstöðumaður

Samtaka atvinnulífsins að staða hennar sé afar viðkvæm tvö hundruð fimmtíu og eitt félag hefur heimild til að gera upp í erlendum gjaldmiðli menntamálaráðherra vill ekki lengja framhaldskóla aftur í fjögur ár heldur finna aðra lausn til að bæta líðan nemenda ný menntastefna á að taka á brottfalli og bæta stöðu nemenda með erlend móðurmál rannsóknastöðin á

Kárhóli í Reykjadal var opnuð í dag starfsemin hefur verið útvíkkuð og snýst ekki aðeins um norðurljós heldur málefni norðurslóða þessum fréttatíma er lokið

í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld

samfylgdina það sem af er þessum degi verið þið sæl